וויזוי כ'וואלט געבאקן א פאטעיטא. כ'וואלט גענומען די פאטעיטא און כ'וואלט עס אפגעשיילט די שאלאכץ, <hesitation> צושניטן אדער אין האלב אדער אויף קליינע שטיקלעך און עס אריינגעלייגט מיט- אין א בעקעלע מיט וואסער- אדער אין א טאפ מיט וואסער אדער אין א בעקעלע מיט געווערצן אויף עס.